Alura për cüré la pel sëca, prima coza më lavu bin, pöi apres büta la pumada matìn e sera, però prima ënt a che vardu che l'abiu pa dë tai, pöi n'auta coza che fun l'e ciamaie al dutur co devu fe e che pumada a më cunsìa chiel për pudelu cüré